Gyíŧi binléenti njali ma binwélinginte, a grib, a ftuugde, a fngegende. Ndi wi gí mo gifiirig mo, bigí ngi nŋaati ma binŋaati, bbúri anan nyaa nga anŧidni ma wili gita a bbin. ndu ugí mo anŧidni madama mo, agi ngi nyali ma andígayi, bbúru samindi amada siimi anŧidni hembe. Ndi he siim ma mo anwéligi ma, sam bihúri yaa agí damba uhondi. Iyoo ndu ugi mo wii bbaayi mo bigi ngi njali ma bintuugdinde, njali ma binbaayi. Ndu wi gí mo fana, wii ngegegini mo bbúr samindi bimada gitini gbii, bigi ngi bee ma fana, btooti bee ma fana gaaj. Nŋaati wee ma fana gaaj, ge gdúbatu ge ga a gyíŧi binleeti.